Anao zany koafa te ihinana, koafa tsy te ihinana sira maro loatra anaty kabaka anao reny, anao zany tonga de zaka misy liony reny zany ataonao kabaka ai, <hesitation> ohatra zio akoho, akoho zio akoho zio koa andramanao io na io manta andramana akoho io fa masimasina zay tsirony nofotra ny raha io, karaha zany koa aomby maty, aomby maty reny masimasina zany, io zany tsy de mila sira aby io de efa kiasy io ai.